Po m’dokesh pa ki mërzitun sot, a je n’rregull, a osht gjithçka n’rregull? Zakonisht je- fol ma shumë je ma i buzëqeshun <hesitation> je njeri ma pozitiv ama sot diçka nuk po m’dokesh vetvetja hiq. Sot je ka i ngreh komt zhag edhe i ke ngjit sytë përtoke, tregom çka osht problemi